<hesitation> icɛ kɔ ba rɔ kɔ icɛ kɔ baso klodzinɛ ncoo adicɛ kin bama aga amblabla ga ki ɔma an yana ɔki wo gii coo agiicoo ki ba dibɔ nco nyɛnɛ ba ma yana nkpi so klodzinɛ bɔ nki ba taki nkpi so klodzi, aza aklodzi ka kila na masona ka nga kadi ga idre kila zɔrɔ la zɔrɔ ninaku fuma munɔ rnɛ ba na ma yana cɛnɛ midana, sisa klodzi ba na mayana cɛnɛ nɛ midana, nga ki mucoo ladi zɔrɔ nyiyɛɛ ba na ma yana mi cɛnɛ nɛ wa, icɛnɛ nɛ kuma adi nkpi zuzwa wa minyɛ ki ba na kutuma cɛnɛ nɛ latabata ki ba ba pɛ aga mbla bla misali cɔmputa, cɔmputa adicɛ ki ba krɔ ga ma vɔno munɔ nɛ wa ko ga kɔ a ba zɔrɔ icica nyɛnɛ, avono ncɔmputa bɔ nki ba ji munɔ nza nɛ ki ba ma gwara sila nmzanɛ lan ni ni wa, mada nwa, muzwa ankpiso klodzi nɛ kɛna, minyɛ kiba jɛkisi munɔ nɛ. Ba di minyɛ ki ba pɛ aga lɛ nɛ wa, minyɛ ki ba mɛrɛ ba ga lɛɛ, ka aga anɔ cɔm puta nɛ ba mɛrɛ ba ba pɛ, ba di minyɛ ki ba vukɔ ba aga kpɛ kpɛ naa nɔ cɔmputa nɛɛ adi agalo nwaki nciba ma gajɛ munɔ, ko musɔ sini musɔ <hesitation> dufu ritre na, ba na ba ba na gwara ban dziwa, ma kutun anza ga wɔ kɔɔ majɛ munɔ nɛ minɔ kan kpɛlɛ gɔ bɛ kan ma dɔ na mayi nɛ nwa kaa bajɛ la na ma isaa aklodzi la ma so munɔ isa aklodzi nɛ ko si ni munɔ <hesitation> adi lɛ libɔ libɔ nkiza kɔna maso cɛnɛ na kɔ ta kɔ ɔniraso itsi w ayi ban bɛ gubɛ wa, amman nkaso cɛnɛ, oyilo an yiya ka na, oyilo an ta baka licɛnɛ zaminyɛ ki ba gɔ nɛ ma nii nkpi iso klodzinɛ ba di minyɛ kiba di zizi cɛnɛ nɛ ki ba di nini dun minyɛ ki badili isis minyɛ ki badi kpɛlɛ ba nɛ minyɛ ki bā nanwa dzi dzinɛ, ban minyɛ ki ba na li nwa zuzwanɛ ba pɛ ba cɛnɛ nɛ bɔ, minyɛ ki ba na li nkpiso klɔdzi nɛ nkɔ yuwɔ agalo nwa dzi dzi anza lɔ kɔ li lukpɛ kɔ ma, ama kɔ nasi lukpɛ yɛ lingini an lɔɔ kɔ liwa. Kuma ni minyɛ kiba bɛ li cɛnɛ nɛ, minyɛ kiba diza jɛ kisi minyɛ nɛ ba pɛ nza nga kɔ wɔ majɛ cɛ nɛnɛ nɛ bɔ ban gɔ ka <hesitation> kuzunu wɔ majɛ cɛnɛ nɛ nki nyɛ kɔ gwari cɛnɛnɛ ba na gwara kuzunu wɔ nɛ ipɛrɛ kɔ ma klodzi wɔ majɛ kɔdi na kɔna kɔna gɔbɛ ban gwara kuzuznu wɔnr ki ba nini lukpɛ cɔmputa ki ba majɛ nɛ ban ninɔ sesere ki ba pɛ ki nwo wɔdi na kutuma cici sibaa aja ziba nka za kɔ na kutuma cici sibana kiyolo ma nɔmba ki bama dɔ ka di nwa vivao kɔ na cɛnɛ nɛ kɔ na gwara ki ba dɔ gawɔ nɛ kiyolo ma kana ba na gwarara kuzunu kɔ ku ba nini ka ziinɔ na ba za madɔ ma, sekiwɔ nyeki ɔma di ba kiba ni kuzunu wɔ isi kuvawɔ kɔ maza wɔ ma jɛ isi kuvao kɔjɛ di baki wɔɔ di nyɛkɔ ma ganɛ di ba sona, miwɔ bɛ kɔ bɛ jɛ kuva bɛ kuba gwara ganɛ nɛ nki ba ni kuvao kɔ majɛ nyɛɛ nɛ inɔ kuban bɔ isa klodzi wɔ nɛ ki ba ma dɔ na nkɔ di pisɛ agalo nwa bla bla nga kɔ di pisɛ ki adza wɔri vɔɔ kɔ ba pɔ ki nga ki ka zɔrɔ nyana nɛ kɛ ɔ na madi ba mada ki ba ma so mipɛrɛ kɔ na kɔ na bɛ nɛ nkɔ na kɔ naya ka nga kɔ majɛ nɛ isi <hesitation> seda kɔ, seda kɔ ki seda nɛ kɛ aza wɔnɛ na isi ko majɛ nɛ Nkɔ na majɛ, inɔ kuban gwara ki ba nini kiwɔ bɛ majɛ na kiwɔ bɛ so nyi kɔ na kiba bɛ ki ba madɔ na ɔnzɔrɔ kɔ ma dedzawɔ ki bana kutuma munɔ naba ritrena, ama nki nda ki ɔdi zɔrɔ gā kɔ na ma yana kuyo wɔ didi ā atra anbɛ gɔ ikɛnɛ nɛ gu dɔ ayi ban bɛ gɔ kɛnɛ gɔ zhavlɔ wɔ da nini ga wɔ ki ba ma dɔ nɛ ma, ama muzwa kɔ kɛ kɔ ma yana nkpi so klodzinɛ, ga ka di aga wɔ ambla bla wɔ nyi ritre ki ba bɛ nini nɛ takada wɔ kɔ nɔ we nɛ nki nda kɔn <hesitation> adi ga kuba ma dɔ ka di nwa za wɔ kɔ na kutuma munɔ gbo gbo nɛ, ɔnma mada na majɛ nkpi so klodzi nɛ ban gbɛ kiba ma yana ga kina dun ga kɔ zɔrɔ kɔna madiba ban gbɛ ki ba mayana ga kina, azwa kila ni minyɛ kila kwana kila na maa aga la aga ka di nwa ambla bla ka di wicoo agiicoo nɛ la na mayana cɛ kiba dima aklodzi yana nɛ ani zwa dila, ani zwa di wɔ, ani zwa di shishishila nkila zɔrɔ da lan cɛsi nko kucɔ aga banɛ a nasara azɔrɔ agalo kpo na azɔrɔ mayi kilani ni ci ma ima gasa nɛwa, nkɔ ɔn magawɔ maso cɛ kā an brɔ kpɛ kpɛ na kɔ̄ na maso kɛ cɛ kiba ma klodzi maso nɛ ā tɔla lugba wa.